<noise> toh-toh Ayya gaskiya ayba danji wano zama mo danji wano nigin haritai ni lakkalga ba asitarka asitarka taino, di’danji tanyanno nigahin kama ka zanka daŋ kanai tan aysai amma gaswanai nitai nisiwani kalmatai kalnima barnatai nodin, amma dinga wana a chinawo a wasinda din si wani daino asinda a gwanda talifo, amma dinsi waniwo talisa din dingawani talisara amma dinsiwani taligara gwammamo nima tai wankaŋ ni ni lakkalo ga kani. Nigahinka kwainaŋ kulu kaŋ nidi dama da turi kasa gono nigahin kwaika yaika ku gwayotai kaŋ nigatai, amma nitai wankaŋ nisiwani dinna zambatai kwarara nidi e ginza wohari asiwani harono ana harotai ingayya akandingaysai yachinai haddai e kwara shaigowo kaŋ nigadi haikulu wawharino e’ga sambu. Amma da din din za ni danji tanyaŋ wanai nitai hankaŋ niga tai ayabisa nisai aywo dai wadinno aygawani inga kachi ay amsa, inga kachi amsa, ba burra banno nisi waya ganaŋ di niga sobaika garu kadday nidi dam aka kambaizo inga nagu kasambu, wadin kachi ay tambaya ay wadin kachi ayhayawo kaŋ nitaisai ayninno a ham a dalilo wankan kachi a amsa angogihano e mo’go chi’ansai wankaŋ anniha e machi’ansai.